וויזוי מ'קען ארויסרענטן א קאר. <hesitation> מ'דארף טרעפן א גוטע קאר <hesitation> קאמפאני וואס ס'קען- וואס ס'רענט ארויס די קאר- וואס ס'דינגט ארויס די קאר, און מ'- <noise> און מ'צאלט געלט, און נאכדעם געט מען זיי אפאר אינפערמאציע פון זיך און זיי געבן די קאר.